Zebra va eshaklar bir-biridan tashqi ko'rinishi bilan farq qiladi. Zebralar tanasida chiziklar bor bo'lib, ular asosan tabiatda o'z vaqtini o'tqazadi. Eshaklar esa xonaklashtirilgan va ular transport, yuk tortish vazifalarini bajaradi.